Ndayanza khuywe chai asubuyi, nomba mavere, khane chai yene ikhava ikhaya taa, evekho ne shindu kama maandasi nomba mkate khokhunywela chiri chai kheisamba mundaa khandi khava sturingi taa. ive ya mavere ivo isiro. Shindenyanga khuvukha asubui no khulia vundu visiro kama ovusuma kamayenjere taa enda ilafimba, <noise> enda ilafimbila vusa iteye, nambukha asubui ndeshistoye vyakhulya ndele mushele msu kwashidanya khulya vindu visiro subui taa naye tsa echai nomba amavere no mkate nomba maandasi.